जो स्पेन की संस्कृति है। से बहुत दर्द है। से लोगु के साथ पेर से रहो। से बहुत अच्छे इंसान हैं। स्पेन के लोग ख़ूब मस्ती करो।